لو يمكني أروح المريخ يعني ياريت أحب مرة أروح المريخ، الفكرة نفسها جديدة ومختلفة، وأنا بعد أحب أستكشف الأشياء الجديدة، يعني حتي لو الرحلة بتاخذ عام وش فيها يعني، التجربة تستاهل يمكن أتعلم أشياء تنفعها علي الأرض وأعيش مغامرة ما تتكرر، لأنه ما يدينا كلنا نزور المريخ ففكرة وايض محمسة مرة حمستني الصراحة الفكرة.